Ŋna kaiɛ mu bɛa mu bɛ́, kɛ tée bɔɔ bɛ ai ko bɔɔ nu ma wa kɛ ŋna amu a yɛ ŋ luŋ, amu aa koe kee bɛi ka ŋna gbɛlɛŋ. Kɛ ŋna ko bhii mae, mbɛ táa wa kɛ <hesitation> ŋ bá báa, mbɛ táa wa kɛ mɔ- ŋna mɔɛ nu báa mbɛ ko bhii sa anu jáa, ŋna tae ŋna a sae mɔɛ jáa andɔ kɔnɛɛ i fáa bia ya leŋɛ nua koa, ya a mae, sina ya leŋɛ nuĩ tia mɔ ko. Bɛimaã niɛ banda kaiɛ nu ya fɔe i sɔna mɔɛ kpee fɛ i bee sia, i tia lɔɔ bee na i kaiɛ laŋnda. mɔ kɛnu muĩ táa mɔ bába nu wa báa anu yɛ nu <hesitation> anuĩ mu lajíi ko nu la. kɛmu bɛma, naa naa bɛɛ mbɛ kaŋ mu mbe táa ŋ bɔ jateŋgaa báa ai to ŋ lajíi koa, ko la tie ŋ fɛma na, mbɛ táa mɔ bi bie nu wa báa kɛ mu nu kuŋ ŋ bá wooa, mbɛ táa mɔɛ báá, ŋndɔ oo ŋ woa mbɛ kɛmɛɛ wa ma, ɔɔ kɛmɛɛ wa bɛ ŋ tɔɔ na. Mɔɛ i tia nu a yaa fɔ kɛmɛɛ ma kɛ, a mɛɛ wa nyi ya koa, kɛmɛɛ ma kɛ, kɛ ya táe i bɔ jateŋgaa báa, ya tae ya fɔe a ya, alɔ hɛɛ ai ti i ko mbe a bhii maã, mbɛ ti i ko mbe kɛmɛɛ maã. A bhii mɔɛ woa i ti yɔ a wa. So ŋgae ŋ ta koe ŋna tie a mana, mbɛ táa mɔ bábáa nu wa báa mɔ nu bea ŋnda, anu kuŋ ŋ wooa anu kuŋ ŋ bá wooa. Mbɛ táa a nuã nu wa báa anu lajíi koa kɛ ŋ tina, bɛmaã hiŋi i táa mɔɛ báa, anuã nu wae mɔɛ a kama ni kɔɔ, mɔɛ wae a sɔ komu nyi, kphã mu ŋ kuŋ a maã. a yɛ ŋ fɛma. kɛ a bɔɔ ŋna kaiɛ yɛ ŋ tɔɔ wa kɛ. kimu pɛɛ a bɛ a yɛ ŋ tɔɔ wa kɛ, tɔɛ mu mbe la ee? Anuã mifɛŋ mi mɛɛ, ani anuã <hesitation> sani mɛ ani yaa mi, so ŋgae ŋma ko bhii lia gbi, kɛ a ya ma wa kɛ lɔɔ, a bɔɔ a mae ai táa a ya mi, a nae ai koa káká, a koa mɛ nu kɛe, ŋna tae ŋna a sae ŋna mɔɛ nu jáa andɔ kɔnɛ, i fáa bia, i ma koa, aa koae mɛnu kɛe ká kiɛ bea aa ai sa. Amu a ko bhii ma wɛ bɛɛ a usu ŋnda. komu pɛɛ sɔɔfɛa mɛɛ a bɛ a mana. Kɛ kase gbi bee kambá mai. lajii koa kuɛ mɛnu ŋna mɔɛ nu a bee ŋ nye, ŋna too bee wa kɛ ye, mbɛ lɔɔ suɔ nu, kase gbi bee kambá mai, mbɛ suɔ nu ŋ too bɛ a la ŋ já bɛ kambá, ai toa, bɔɔ mbɛ toa hãa, hiŋi pɛɛ mu bɛa ma to. kɛ bɔɔ kambá i siinyɔɔ bɛna saa ŋ nye, kɛmu a tia ŋ basa na, sina ja la koa, fiyabɔ fɛjanja bɛ sɛtijáa kuma.